בלנסבה لیا קיין פרק כביר בין אלתיקה ואלאימאן היא כיפאש כנעמן בשחס ولا בחאג'ה עלא אסאס תגארב סאבע או בלא מנבטחה מצלא כן ת'יק פצחבי לי דימא קייקון מעאיה פאלקלם דיאלו, אמא אלאימאן פוהו אעמק כיף מאקן אלנזרה לאלאימאן ביללה כמידלוש זראיע מדיה ולקין הוא יעטיני דחיליאן קווי אלאימאן כיחליק תצרבר ו תת'יק פי חאג'ה כבירה ו כמטבןש בעיונך כתכון מבנייה על אלוואקי'.